Dimoo wo dooyaata ñaa woo ñaa a dooyaata ñaa woo ñaa, opitaaloo to danmaa lemu a jaarali dulaa ti, doolu fanaa dimoo ka tari i bala le, i ka a fo n batu n ŋa jaara suo kono, fo a si kendeyaa doolu ka kendeyaa suo kono le, doolu buka kendeyaa noo jee, wo fo i ye taa fo i ye taa opitaaloo to, i ye booroo taa, i ye pikiiroo taa, i ye i jaara a ye seneyaa, i ye i ye booroo laa jee, i ye taa suo kono